Pues xic sarang xcuej süet por maquiüj mantec porque mantec sow alndom arang mal nipilan alndom iün andeow alndom mocuüy omeajts alndom pues ngo majnej omeaj ndoj müet alndom cuej más mequieniw porque xow nimalgey antecsowe eyat minij sow tawan ngome meáwan nipilan atsam porque atiül ngomndoj müet ngo majnej omeajts ngo arang nimal pores ngome meáwan nipilan andiüm müet cosa de cuiej sow porque puessexow arang mal nipilan avese acuüy omeajts aves iün andeow aves ecuüy omal avese chüpiow omeajts ngo majnej ndoj müet avesesse ngo majnej iün andeow aves ej acuüy omeajts amb aóntsamb mawünnit imeajts pores ngume meáwan nipilan matsamb minij sowj.